जब हम वैक्यूम क्लीनर द्वारा कमरों थै साफ करदा। त पैली हम कमरो थै सारा सामान भैर रख दिःदा। सभी सामान थै इन्हें उनै हटे दिंदा। बिस्तर थै ठिक करदा परदा निकाली दिंदा। फिर हम खाली कमरा थै वैक्यूम क्लीनर थे जांच कैरी की वू काम कनू च कि नी कनू। बैटरी भी जांच करदा सब ठीक हूणा बाद हम वैक्यूम क्लीनर से कमरा साफ करदा।